Ne'g yu c̲h̲i nak gia'l yu man lë dam, bero nandná gan xku'n xku'n c̲h̲ow man ber lë' man c̲h̲ow mzin, kwalkier man win c̲h̲ow man.